أميرة لقت خريطة غامضه، أول حاجه هي هتحاول تكتشف الخريطه دي بتدل علي ايه او هي اصلا في انهي حته، او الخريطه دي بتوصل لإيه بالظبط، ممكن مثلا توصل لكنز، فهي هتقعد تدور وتشوف مثلا الزوايا والمفروض تنشي شمال ولا <hesitation> ولا جنوب ولا شرق غرب وتسأل مثلا ناس ليها علاقه بعلوم الجغرافيا وهكذا فهتروح تسألهم وتقولهم الخريطه دي بتدل علي ايه بالظبط وايه الطريق المثالي ان انا اروح فيها وبعد كدا هتلم حاجتها ومستلزماتها أكلها بقي مثلا وتاخد معاها شمعة، تاخد معاها حاجات تاكلها، تغذيها تاخد حاجات معاها تعرف تدافع بيها عن نفسها بعد كدا هتمشي في الطريق دا طوهتوصل وهتواجه صعوبات كدا في النص وممكن تلاقي بطل كمان بيحاول يوصل لنفس الحاجه، وهما الأتنين يتفقوا يوصلوا سوا وبعد كدا يوصلوا لكنز كبير ويقسموه هما الأتنين مع بعض.